والله ما اظن المعاناة في حد ذاتها متطلبة عشان انت تصل لحياة سعيدة ولا السعادة الحقيقية، لكن التحديات جزء مهم من الحياة و بتديك احساس بسعادة جميل لما انت تتخطاها و تقدر تنجز مرادك، فده المهم و انت ممكن تعيش حياتك بالطريقة دي، لكن لو بقت ما عندك اي تحديات و <hesitation> لا في صعوبات ممكن ما تلقى الاحساس ده تاني و تحس بالضياع و <hesitation> ما تلقى السعادة اللي انت بتفتش عليها.